komiði sæl og verið velkomin í við sögðum meðal annars frá

fræddumst um fyrsta vetrardag heyrðum af fimleikastelpu sem fékk æfingu nefnda eftir sér og kynntum okkur hrekkjavökuna ég heiti Sævar og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst í Evrópu er búið að samþykkja bann

við mörgum tegundum af einnota plastvörum til þess að minnka plastmengun í sjó bannið var samþykkt á Evrópuþinginu í síðustu viku í reglunum kemur líka fram að reynt verði að draga úr framleiðslu á ýmsum vörum úr plasti átta milljarðar tonna af plasti hafa verið framleiddir á um sextíu og fimm árum fjórir milljarðar bara í Evrópu það þarf að minnka framleiðsluna svo plast hætti að rata út í sjó Evrópuráðið lagði bannið til í maí fimm hundruð sjötíu og eitt þingmaður Evrópuþingsins greiddi atkvæði með því í síðustu viku og fimmtíu og þrjú á móti bannið tekur ekki gildi alveg strax en vonandi fljótlega og ekki seinna en árið tvö þúsund tuttugu og eitt bannið nær til einnota

og hluta á borð við plasthnífapör og fleira það hjálpar til við að minnka plastmengun í sjónum við getum auðvitað öll lagt okkar af mörkum og keypt minna af einnota plasti ýmislegt bendir til að útbreiðsla lúpínu og annars gróðurs sem henni fylgir margfaldist á næstu áratugum

kemur fram í nýrri skýrslu Náttúrufræðistofnunar um áhrif plöntu sem kallast

lúpína er jurt sem hefur mjög einkennandi blá

eða fjólublá blóm sem vaxa í stilk jurtin var flutt inn fyrir rúmlega hundrað árum það var meðal annars gert til að rannsaka hvaða plöntur og tré gætu vaxið á Íslandi hún hefur verið víða notuð til landgræðslu til að undirbúa jarðveg fyrir tré en margar

breiðast mjög hratt út hefur breiðst mikið út á friðuðum svæðum um allt land síðustu áratugi og vísindamenn segja að hún geti dreift sér á

stærra svæði þá geta orðið breytingar á gróðurfari og svæðum þar sem dýr búa bandarískt táknmál er eina tungumálið sem talað er á kaffihúsi sem var opnað í Washington í Bandaríkjunum á dögunum allir starfsmenn kaffihússins eru annaðhvort heyrnarlausir eða heyrnarskertir en öllum er að sjálfsögðu velkomið að kaupa sér kaffi hvort sem þeir heyra eða ekki kaffihúsið er hluti af

keðjunni en er ekki fyrsta kaffihúsið í heiminum sem gerir þetta samtök heyrnalausra í Bandaríkjunum sögðust vera mjög ánægð með þetta framtak starfsfólkið er líka ánægt með að geta tjáð sig á móðurmáli sínu í vinnunni á laugardaginn var fyrsti vetrardagur og við ætlum aðeins að kynna okkur nánar hvað felst í því eins og nafnið gefur til kynna markar fyrsti vetrardagur upphaf vetursins samkvæmt gömlu íslensku tímatali byrjar veturinn á laugardegi sumarið byrjar alltaf á fimmtudegi og sá dagur kallast sumardagurinn fyrsti sumrinu lýkur svo eftir tuttugu og sex vikur á miðvikudegi og þess vegna eru tveir dagar þar til veturinn byrjar formlega dagarnir þarna mitt á milli eru kallaðir veturnætur samkvæmt gamalli hjátrú gat fólk spáð í framtíðina haft samband við framliðna og dýr gátu talað þessa

daga norrænt fólk á miðöldum hélt oft veislur fyrsta vetrardag og um veturnætur til dæmis brúðkaup þá var yfirleitt mikið til af mat og drykk eftir uppskeru og sláturtíð í gamla daga notaði fólk oft náttúruna til að spá fyrir um komu

það boðaði til dæmis harðan vetur ef mýs grófu holur snemma árs og leituðu skjóls í húsum það sama gilti ef fuglar hópuðust snemma hausts að heimilum fólks ef berjaspretta var góð var það boði um að mikill snjór yrði um veturinn fólk taldi sig líka geta spáð fyrir um vetrarveðrið með því að rýna í himininn á veturna sést eða braut á himni sem inniheldur ótal sólkerfi og við köllum vetrarbraut Sonja Margrét Ólafsdóttir landsliðskona í fimleikum gerði um helgina nýja æfingu sem

bera heitið Ólafsdóttir kvennalandsliðið í lauk keppni á heimsmeistaramótinu sem haldið var í Doha í Katar

átti lið á mótinu en síðast tóku Íslendingar þátt í h m árið tvö þúsund og sex í Árósum í Danmörku íslenska liðið komst ekki í úrslit þrátt fyrir að hafa gengið vel en Sonja Margrét Ólafsdóttir sem endaði í sjötugasta og áttunda sæti gerði nýja æfingu á mótinu sú æfing heitir hér með einfaldlega Ólafsdóttir bara æðisleg tilfinning geggjað að fara niður af pöllunum eftir æfinguna rosa lengi jú samt smá það er hefð fyrir því að fyrsta manneskjan sem gerir nýja æfingu annað hvort á h m eða Ólympíuleikum fær æfinguna nefnda í höfuðið á sér í dómarabókinni verslanakeðjan Bónus hefur ákveðið að hætta með burðarpoka úr einnota plasti fólk sem verslar í búðinni er hvatt til að nota fjölnota poka þó verður hægt að poka úr maís sem brotna niður í náttúrunni framtakinu hefur verið fagnað og margir vilja að fleiri verslanir fylgi þessu fordæmi

alveg frábært framtak ég gleymi samt stundum ég á marga fjönotapoka og ég gleymi þeim stundum en þá

og maður getur nýtt þá í allt mögulegt myndirðu vilja sjá fleiri verslanir gera þetta líka ég myndi vilja það ég held að það bara minni okkur á

að við verðum að hugsa um þessi mál ég er búinn að sortera plast í mörg ár og ætla mér að halda því áfram myndirðu vilja sjá fleiri verslanir gera slíkt hið sama að sjálfsögðu þetta ættu allar verslanir að taka upp í ágúst var gerð könnun á því hvað Íslendingum finnst um

hún leiddi í ljós að sex af hverjum tíu Íslendingum eru sammála eða mjög sammála því að einnota plastpoka verði bannaðir þrír af hverjum tíu voru ekki hlynntir eða alls ekki hlynntir slíku banni og tveir af hverjum tíu voru hvorki með né á móti banni rúmlega þrjú hundruð voru skráð til leiks á svokölluðu

í Breiðholti um helgina keppnin snerist ekki síst um búninga og á vellinum mættust trúðar bófar grýlur og ýmsar furðuverur þetta er í fimmta sinn sem

er haldið en mætti kalla á íslensku er eiginlega eins og venjulegur handbolti en með alls kyns skrýtnum og skemmtilegum reglum í bland ef öðru liðinu gengur of vel getur dómarinn til dæmis jafnað leikana með því að skipa leikmönnum að setja á sig klístruð sundgleraugu sem er mjög erfitt að sjá í gegnum verðlaun voru veitt fyrir bestu búningana og þess vegna var mikið keppnisskap í leikmönnum mun meira hefur selst af graskerjum á Íslandi í ár en í fyrra og þau eru mjög víða uppseld í

í dag í tilefni af því skera margir út grasker enda hefur þetta appelsínugula grænmeti lengi verið eitt helsta tákn hátíðarinnar hún er samt líklega best þekkt fyrir

búninga og krakka sem fara hús úr húsi saman í hóp og segja grikk eða gott hátíðin er sérstaklega vinsæl í Bandaríkjunum en hún á sér mun eldri rætur í Evrópu á Norðurlöndunum á tímum heiðinna manna var haldin hátíð á þessum tíma árs sem markaði hátíðin kallast veturnætur og við fjölluðum um hana í

síðasta mánudag þegar íbúar Norður Evrópu tóku kristna trú bannaði kirkjan ekki gömlu samkvæmt lögum áttu bændur að gefa fátækum ölmusu þennan dag aðallega mat sá siður að börn gangi í hús og betli sælgæti á líklega rætur að rekja til svipaðra

annars staðar meira að segja

eiga sínar rætur á Norðurlöndunum áður en Evrópubúar fluttust til Ameríku og fundu graskerið voru luktir oft skornar út úr rófum það má því alveg segja að hrekkjavaka sé eldgamall og

Reykjavík tvö þúsund og átján eða fór fram um helgina verðlaunahugmyndin felst í því að merkja mat í búð með kolefnisspori hans kolefnisspor eru upplýsingar um hvar og hvernig vörur

eru framleiddar og hvort það þurfi að flytja þær langar vegalengdir til kaupenda þetta er í annað sinn sem er haldið á Íslandi það er alþjóðlegt átak og var haldið samtímis í hundrað og tíu borgum víðs vegar um heiminn átakið er eins konar hugmyndasamkeppni þar sem þátttakendur koma með hugmynd að góðum aðgerðum í umhverfismálum til dæmis aðferðir við að nýta mat endurvinna og endurnýta þau sem fengu hugmyndina segja að það sé

best ef fólk fær að vita hvert kolefnisspor vöru er strax í búðinni með þessu vona þau að það verði auðveldara að draga úr matarsóun á laugardaginn var haldin í Breiðholtsskóla þar sem var hægt að kynna sér ólíka menningarheima á hátíðinni sýndu listir sínar hægt var að skoða barnabækur frá ýmsum löndum og smakka mat frá öllum heimshornum og það var aðallega maturinn sem sló í gegn hjá krökkunum sem fóru á hátíðina við tveir erum

reyna að smakka allan matinn hérna

við erum búinn með þennan pólska og svo ætlum við að fá okkur íslensku

allan hvað finnst þér best

í gær hófst formlega þjónusta hér á RÚV sem kallast UngRÚV og er unglinga þar fá dagskrárgerðarmenn framtíðarinnar tækifæri til að láta ljós sitt skína en allt efnið er framleitt af unglingum í áttunda níunda og tíunda bekk við fengum þær Margréti mirru og Jónu Maríu til að segja okkur betur frá fara inn á til dæmis þegar unglinga fyrir íslenska unglinga til að horfa á til dæmis íslenskt efni sem lætur mann hlæja eða veita manni gleði Íslendingar fengu verðlaun í tveimur flokkum á verðlaunahátíð Norðurlandaráðs sem fór fram á þriðjudaginn

unglingabókmenntir og sérstök umhverfisverðlaun Íslendingar fengu verðlaun í bókmennta og

kvikmyndin kona fer í stríð var valin best í flokki kvikmynda Benedikt Erlingsson leikstýrði myndinni sem er eftir Ólaf Egilsson og Halldóra Geirharðsdóttir lék aðalhlutverkið Norðurlandaráð er samstarfsvettvangur allra Norðurlanda og var stofnað árið nítján hundruð fimmtíu og tvö

ráðsins er að styrkja samstarf landanna í ráðinu eru áttatíu og sjö þingmenn frá Danmörku Finnlandi Íslandi Noregi Svíþjóð Álandseyjum Færeyjum og Grænlandi Íslendingar hafa nokkrum sinnum áður hlotið verðlaun Norðurlandaráðsins og það þykir mikill heiður við óskum innilega til hamingju ég ætla að hoppa geimfarið Parker hefur slegið met því ekkert geimfar frá jörðinni hefur komist jafn nálægt sólinni áður Bandaríkjanna NASA sendi af stað út í geim í ágúst samkvæmt NASA sló geimfarið metið fyrr í vikunni gamla metið var fjörutíu og tvær komma sjötíu og þrjár milljónir kílómetra frá sólinni það var þýsk bandaríska geimfarið frá árinu nítján hundruð sjötíu og sex sem átti það verkefni er að vernda jörðina með því að læra meira um hættulega

það gæti því verið að setji fleiri met á ferðalagi sínu það gæti meðal annars sett hraðamet í átt að sem átti gamla metið sem var tvö hundruð fjörutíu og sex þúsund níu hundruð og sextíu kílómetrar á klukkustund fjarlægð frá sólinni verður bara sex komma sextán milljónir kílómetra þegar farið verður næst henni árið tvö þúsund tuttugu og fjögur við getum ekki beðið næsta sunnudag verður haldinn svokallaður

sunnudagur samtökin Barnaheill standa fyrir átakinu og þetta er í annað sinn sem það er gert en hvað

sunnudagur það er sunnudagur eða bara já dagur sem maður slekkur á símanum og hreinlega notar hann ekkert yfir daginn markmiðið með

sunnudegi er að hvetja bæði foreldra og krakka til að hugsa um símanotkun sína Barnaheill eru alþjóðleg

mörgum löndum en hugmyndin um

dag kemur frá Bretlandi hvernig getur maður tekið þátt í

maður fer inn á Barnaheill punktur is og skráir sig inn þar snjalltæki eru löngu orðin hluti af daglegu lífi flestra það hafa samt ekki verið gerðar mjög margar rannsóknir á því hvaða áhrif þau hafa á samskipti og tengsl barna og foreldra nýlega var gerð rannsókn hér á landi sem bendir til þess að snjallsímanotkun foreldra geti haft einhver áhrif á samskipti það er því nauðsynlegt að rannsaka

betur en símalausi sunnudagurinn er góð áminning um að leggja tækin

frá okkur af og til breskur deildi á dögunum myndbandi af því þegar hann hitti vinalegan sel selurinn hann synti alveg upp við hann og faðmaði hann kafarinn var ánægður með selskapinn og sagði í gríni að selurinn hefði líka athugað hvort búnaðurinn væri ekki örugglega rétt stilltur þetta voru

vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar